أنا يمتلك تسع أزواج من الأحذية بستخدم بعضها للرياظة وبعضها للخروج، بالنسبة للقبعات عندى ثلاث قبعات مختلفة بستخدمها حسب المناسبات، والنظارات عندي نظارتين واحدة طبية والثانية نظارة شمسية، كمان بحب أتنوع بالإكسسورارات من نوع-من وقت لآخر وبحب كمان أخصص الأشياء حسب المناسبة مو كدا عشوائياً.